Petut, petut nekikisicho acha aa paipochinii aa atache choronok, chuki. Keal maiyek nyikee, keal keal keal makatyaa, kenyeketil ketien ke kesaa kepaipochi tukul petut nekikisichonii. Kora kee koara kechape chakula, nyikee keami amuu amuu <hesitation> kora aah atembeani kepe ketembeani ak choronok chuu, kepee kepe pikee pikepir peek kipike, kipikee ker tiong'in tiong'ik ap tumdo, kee kepekeal zawadi. Kepekee, <hesitation> kepekechesanye ke keker kiit ne kipaipachiniikea keal kepikealishe.